هو انا كتونسية نجم نحكي عربية بما انو هي لغتي الام بكل لهجاتها معناها نجم نفهم bon نحكي كان بلهجة تونسية و نفهم اللهجات الكل الا المغربية و نحكي زادا فرونسي بما انو لغتنا الثانية و نحكي شوية اونغلي و نفهم شوية اسبانيول